Izy kà Afrik disidy ndraiky zen̈y tany andihanako amin'ny maha mpizaha-tany izaho herinandra araiky, efa manontan̈y mialohaloha koa zen̈y izaho ino karakôry fômba fômban-drô afrik disidy àby io. Ino zen̈y fitafin-drô, karakôry kilitiran-drô, tsao fo mba afaka hioman̈ako mialohaloha alôkan'ny izaho miala an-tàn̈ana zen̈y. Avy iô mitôndra apareily fôtô koa zen̈y izaho angàlan̈a sary, kàraha zen̈y.